Sika a wͻbͻbͻ ho ebien ama me nna nkwa tsentsen a wͻbͻbͻ ho ebien ama me dze, nkyɛ mepɛ sika a wͻabͻ ho ebien ama me. Ewͻ sika a itum dzi ndzɛmba ma ͻboa wo mpo ma inyin kyɛr na ewͻ nkwa tsentsen na nnyi sika a, ebɛyɛ dɛn atsena, ebɛyɛ dɛn edzidzi. Ntsi emi dze muhun dɛ otwar dɛ menya sika na mobͻ ho kyɛn dɛ mebenya nkwa tsentsen a ͻbͻ ho.